كانت تدل على كنز مخفي في غابة بعيدة. قررت الأميرة إنها تروح في مغامرة للبحث عن الكنز. في طريقها، واجهت تحديات كثيرة، مثل شلون تعبّر-تعبر الأنهار وشلون تتعامل مع الحيوانات البرية. لكنها كانت شجاعة وذكية، واقدرت تتغلب على كل الصعوبات. في النهاية، وصلت لمكان الكنز ولقت صندوق مليان جواهر وذهب، لكن الأهم إنها اكتشفت قوتها وشجاعتها.